K’uwem eke nnyin Idude, Iduhọ owu enh afemde ama oro anam Itie ọdọhọde ete me edem eken ene owu Inana mfad. Kpukpru ufọk enyene odudu ke ọkọm mmo edide ufọk enyoñ onyuñ edide ufọk Isọñ, edide nkanya me edide tiam kpak ntro ke kpukpru enyene mme ndo mmo kied kied, owu Idukhọ emi amanade ndo, ediwak owu Iyabad fin ke eti owu ediwak owu onyuñ abad fin k’idiọk owu unyuñ ukemeke ndikere ete ke kpukpru owu Iyada fin ukem ukem. Ediwak etin eti ebaña fin, ediwak etiñ Idiọk ebaña fin. Edi k’uwem mmi, mm’owu do emi etiñde eti ebaña min, ewak ekan mmo emi etiñde Idiọk ebaña min ekiene edu uwem eke Abasi onode min ma se enye adade min anam k’usen k’usen anam ami nkemeke ndidọhọ nte ke ana kpukpru owu atiñ eti abaña min k’itie emi mmo etiede edi mme atin eti ekudde min nte eti owu, ekudde min nte owu unwam, ekudde min nto owu emi afande ewak ekam mmo emi etiñde idiọk koro uwem owu etie ntoo.